Tivinana janixhi, ná natiempo kux <hesitation> uija ñakaxhi ña añuxo, nuu tivii no refri <hesitation> or ñateku nguaye kaxo'o, la kiredurai un iin semana tenukuiyo refri <hesitation> natekuijan, niluan kunexo tekoyaxhi chivii, noni kuijain un a uu kivii teyi chivii.